<noise> Raha ny fanabehazagna amy famolavola gny fiarahamognina araka ny agnarany za fagnabehazana manabe, mamolavola i fiarahamogniny mba ho lasa olom-bagnona ohatry raha ny olo nianatry da araka gny anaragny izay hoe nianatry izagny hoe mahay, raha izy e mahay <noise> sy raha magnanognano <noise> fahantagny fa araky raha nianaragny zegny i raha ho ampiharigny fa sy agnaognao foana. <noise>